أول شي أحرص على المشاركة في الأنشطة المحلية مثل الفعاليات الثقافية أو الأندية الرياضية، بعدين أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وأتابع مجموعات محلية وأشارك فيها أروح المقاهي والأسواق وأحاول أن أتحدث مع الناس هناك وفي الأماكن العامة مثل الحدائق أكون دائما مبتسم وأبادر بالسلام بها الطريقة أقدر أتعرف على أصدقاء جدد وأبني صداقات قوية.